<noise> bes naꞌ xiab gikná c̲h̲ow geꞌw diꞌt yu ic̲h̲ë gix ngë xna zob yag geꞌc̲h̲ zob dela ic̲h̲ë ba lo yag zob ngë xna. <noise>